Hitako fa mana sanganasa vaovao hanareo, ka manao akory ny fandehany ao, mafimafy moa manao akory? Akory ny client mba misy avao, maro?